Bon, eɓe njogii bome keertaniiɓe ɓe e finaa tawaaji maɓɓe banngal diinɗ duu, alsilaamaaku ana ton, kercienŋaagu ana heewi ton sembe. <hesitation> Eɓe njogii ɓoornikeeji keertoŋaaɗi ɓe. <hesitation> Afrik fu, kamɓe ɓuri hewde jama. Ayyo, ɗun ɓawmi sifaade hen.